<hesitation> Karazana satroka fantako zao: ny kaskety, ny satroka ba, de n- le satroka vita amin'ny rofia reny; ny s- kaskety sy le satroka vita amin'ny rofia zao a iarovana amin'ny masoandro rehefa le mafana iny ny andro, de ny satroka ba kosa anaovana rehefa amin'ny andro ririnina iny.